Ogudu adio mem lo mia meten diroogh edighi maar di mi ra ki ojo mi raboon ghani iboom ogho lo mi edean oheh okolobian omo araar pho ipe mi kaki mum bo ojo pho edighi maar di mi ra ki ojo dio pho adiphe me kakolobiani oghoolo mi edien pho ami mia aheh mea a phughool mum ma behe a sighe moum mia lough siphe iyaar pho opo mi kakimom bo ojo pho mia puur edien pho mie loogh siphe asigbaba pho edien pho a mi epe mi ki mum bo ojo pho ku mi ayouroghi asi epeh ojo pho ku mi ro si epe ojo pho. Inyan adiroor pho mea pham bo aghimum ojo pho re minean mia bele aheh yeh pe pho mia phan bo aghi mum ku mi abile akumuan mum edean pho epe pho inyam o me munen ku mi akurere siphe rukumuan ilo adio pho adiphe kumi abula ologhotu ogey amem meka tool okori epe pho tutu asokeeny pho asi inya asugh loor esidi innon odo araar odighi edimi oloogh otu me mosi olo ghotu mi abura mum awah edean aheh apooghian meem di a sukeeny mateeny ophaany ah a suugh elo adu ghul me ma mina apuughian idi aruknuan ilo adiopho esoroghu epe elo adio elo ogudu dio obaak loor me raki ojo kumi raki elo apillar pho ami epe edighi bo niniin, adighala yaa odighi pho ami mira beetenughani diroor kobighian ipe mi ka kumuan bo loor esi di tro tro bo aru kumuan omuugh eghola pho epe pho na ra wa bo ilo a dio pho Mem di mi aboon a betenu a wuura moogh alea edean mi ra yeeni ghan bin epe otuo dighi pho ami epe amu ku muan pho ami edi bo ilo adio pho ediphe pho ku mi alegheri mo mea moogh eeghola ipe me ra wa bo oteeny mem di a sukeeny pho ma bua boo e loor adiroogh pho ku ra ki inyah asurg obal adule me ka kumuan a sisien atecy yeen ku mi aloogh inyaam ma ini ipe mika tue bo omin mo mia tue ni ateeny eghola ilo adio pho. Ku mi mo teeny kue dighi maadi aso keey pho odini pooh me ka dighi nom ghaani enup enup okorio di aso keeny pho kateey inyaa asugh bein mii ma kureri ilo adio pho bin mi atighel ologhotu, mia le edean, mia pho ghian meteeny ophaany asugh dughul mi ma kukeri rukumun ilo adio pho adiphe amina apoogh ian ipe ilo obak. Dule aake edighi maar di arukumuan pho ami edi ilo ojo mika bele keeny ni anyeene epe ojo pho opogh lidi ghi pho ami ipe enighe bo di kokimoom dighi loor esidi adule ake ake pho rookighaa bo ojo mi a bugha ibugh epe ojo pho ipe mika tolom bo ake pho mea sour ipe ilo mi ka tolom ake pho kudo me ra bula ghan sour keeny odighi pho ami muu mor ojo mumor odighi adi ghaagh kudi ki whiri riom loor pho anni mem di mi ro righeel dule ake pho elo ekpe oghi mom adighi ko ki mom dio akeepho loor esi di dio ake ko kibo ojo. mi ka pu gha bo dule abe pho mi a ki moom anyeeze ilo ekpe oroloom ologhotu otolom ologhoto loor esi di dio ake ko ki bo ku meem di a ruku muan pho a mi me kumuan lekureri kumesi inyaa asuach ogbaladule bin mi ma madan rukumuan pho ilo a dio pho adiphe miatigheel ologhootu. aburah muum, aleh edean bin ophan ya asuurgh dughuul mi ma mina akureri ruku muan ilo adio pho akepho kua dio ophoghian loor esidi tro tro bo arukumuan di oye rakumuan ghan mo geh oseereh mo emoogh ni dio di oye ka pooghian ghan obile omoogh inyaan di na ka sighe kua kuma name ogudu a dio pho laripa adiyah igbia pho bin oge ni mo esi odiiny adughol otu odi olema pho akumuani kua phoghian omunienium odual adughol otu pho kue phen asidughul otupho ayoor pah a weeki pho edighi bo iinyaa adughul otu pho yoor moo̱ ogbieghian moo̱ okumuan ogudu, okumuan ogbaagh okumuan dule ake, ake yoor koo poo ghiani dio ake, ake oduo ika dio ojoh adio ophooghian di keni enighi mar di mi ra ki ojo loor esi di edighi bo dio ake kume dighi bo dio akeh po mi rakini pakiri asipila pho mia legheri mo adiphe pho a dio opho ghian aruku muan pho ani kelool iboom idipho relool gha bo dio ogudu, dio obaak radio adule aake loor esi di opo pho adio ophoghian dio akepho redughaani iboom rekpar ghan idi pho ipho ri pho a si dio pho. Idi na abile amoogh iyaam omiighom ogudu adio pho, so iphen ku arukumuan di mi ra pam ghan emiigh ogudu edigh obagh edigbi dule aake aake, arukumuan pho aami re/lol ghan bat ozo dio aake, mi ra/ki ghan roghi ku eru ga asipila pho edighi bo onon odo adighalanya odighi aami mi ra/akururu ghan iboom loor osi di adio ophooghian ku torobo odoghi di na aphooghian k'enyo ina iyaam iboom di na ka bile akumuan akiom ghisigh diphoripho adio pho.